Fiasan'ny teleskôpy skôpy a de izy raha zahagnana raha aminà kintana na ambony amy lagnitra akany ôhatra hoe aminà vaolagna fa izy foagna efa misy lopy maro be agnatiny de igny foagna kitikitianao lopy igny de itanao de zoomenao izy de itanao mazava tsara hoe io fa misy kintana telo ôtrany marivo volagna de itanao sara mazava sara izy amin'ny alalan'ny lopy.